Nən yau nə kéé kaɗii humuwá humu yi fad wee kwalaarito maabiriwa ma nebneb to maabiriwa a pərta. Yi káá yi se mbəseyaa a kaara. Mee miniu huu yi wəraa a kaaram humu mbə pəraa ma ɓaata rəmbaata a kaara, ndə siyo a wəraa handarato lusu ma pəraa ma ɓaata a kaarawa ndə siyo usu pərtəra yin fad maasiyowa, kuma a pərtəra me yi wona, yin káá yi kəɗɗa, waats roba tən káátə keme, yin wee weɗaara. Wee weɗaarato'usu tən kéesəwa yin tee irinke, ngən kura'usu ngən kem ko woɗa yin teesaye, too winaa mbəta mbən le me ndə wee weɗanrawa. Mee tə kuran maso ma kaafin mee tə kuma muɗáá tən káá tə piɗi, aa yab séita me yi nii yi le bə yin tomsəsa maaso ɗəm a pərtərasəra yi le ma hamsəra mee yi ma'án mee ham yi kosəsəsə mee rəmbaa ɗáán kən irin u tən seesə a tandawa yin káá yi kawa aleyi se kən Amma a kaa yi káá yi tom bəsəsara, lawa a pərtəra yin wərhanda pin, a kaa yi káá yi wərra ndə siyo ko mee yi kem ki yi piɗaa kaa mee kiyi ko, ko yi kər mbəseyaa, mee ɓaata rəmbaaɓa mbə wərsə nə, mbən káá ɓaa bəɗ ɓaa pom-ɓaa pomo, ndə a kaa yi káá yi piɗəla pə a pərtəra. Kə nə too u baa <hesitation> lak'ɗéérawa ɗəm. Lakɗééra usu yin səktinima kaa ma pərtəra sáád, yi ngaa túú yi faɗ túún mbarta ma kwangto, ma kwakwato maabiriwan, usu mee yi kana nə, mee yi ma'án nyee hid'wa maa mee tiri kənə kiyi káá yi saá póó yi ko a ham tiri yisə sisa, yi bərə tiri kaafin yin kááyi soko har sə pam ma póó usu nə kə sə káoi sə haa tiri a kung afe. Lakɗeera yin kawwa, yi kəuwa bonyra maaso ɗam yin káá yi sáá tina ko yi kəu bə ɗáán ɓa kənso, lakɗééra lauwa ndə mbəseyaa ɓataɓa ɗəm a sin. Lakɗééra kinirto'usu heren don mee yi haa tirsinə, yin káá yi ɗot póó diira mee ən ma'ára mkee pə ko yi se láá bəsa. Kənə káá nə too kinirto baawa ɗam nə ti, u nawá n ə ndə bəka u bən warsa a tandawa, himara ira ‘u təngre'isu semrawa. Na ən káá a wee me'é ma'ima ne ase kéeno'usu. Kinito'usu shine na ki yi se mbəseyaa ngaa waso, mee yi taa mbəseyaa nən yi tááyi ma mbəráára, yi. se, yi se, yi se a tuuka kaa kaawa mee kaa kabab a fer ko yaa tər duk'wa ki yi hik mbəseyaa kaka yi sesə səba yi sake yi kəu kéeyá atom bukbuk a koa ham ka. War fer ki yaa parwa ndə siyo nə kéésə mee kinirto'usu kən mee ka keme tisə me, ééwa yi se a kwéé yi səkwéé, minda kam yi káá yi kwééra, mee miniu sabəse yaaɓosa sem kərkər sa maa mee mbə se əɓə ma'á mbə pee peerara, mbən kərkərə, ndə siyo ɓoso mbə káá mbə kəu a tom bukbukra, mbən səkwéé, mbən səkwá fer tusú mee mee kananə, mee ko mbə tərən pə ɓan mbarən-mbarə, maaso dəm ma auwesi, ngə maá ngə too ausi ngaa fadda, mee har yin wər ngə wərə ki yi káá ko yi ngə timbi hayang har woɗa. Fer kə ngaa sa ma mee ngə kosaa hankawa ma yin kong kito ngaa təne, káá a kááea, nga káá ngə ma na. Paapa ma'nga ngaa fadaa ham ka ngaa kobara. Nde siso nə toosə bədɓa maa tatənwá mee nə kan mara ɗura ɓora irin kinito mbəsəwa. Peɗepeɗe nən yau nə kana mara. <noise> ó-óókə tamra ookəta usu yin sək tinimsa pərtərs ngaa numu, a kaa waso ko ngaa ho langtanggə, nasa'isa yi masə bota, ale du'ura a fomad kundə, mee ngə pəts ngə wao óókərara, ngə keme ko yi wodon yi woɗɗa, pərtəra mee tomonə ki yi nii kənso yi wo yi kər mba seyaa ɓisa, mbəseyaaɓisa kuma mbəyi taasa ɓotaɓa sáaɗ yi səkwáá-səkwééra, yi púú-púú ne yi neme, maso ɗəm a pərtəra səra kiyi níí boti-boti maasoki yaa wowa, wo mbə se mbəseyaa ɓosa, mee handanwéé kə mbə kangga mbə tar kwéére ɓose maqaso ɗəm, mara óookərara ma saye ma yi ma kirirto kən.